Wian tane tamalesum kapa wian tane tatoulour pato torang teaken, weang kekanen engke paarku, kekanen ke parku wian tana tatoulour <hesitation> sawo terang omate kasa ke paarku nyana nge ti neneman, <hesitation> ma antu kokong tende roa ka apa esra walina sekepa arum <hesitation> pate sang kule ka ampit wo kasa ke paar neakeng kasi, <hesitation> laungku le ka ampit kumaken pa pun, lia sini wotati- dian sini wotati <hesitation> sedap kasele <hesitation> tamareng <hesitation> yambalio ta wuwu tasu mio mokan sumop, maante tula kela kerlang siwonte katala kerkeng kasih kwa wiam pemali malian <hesitation> pele kele tentami waya ka ampi tau ta kuman wali wali, <hesitation> sedap pokeleng sini weh, pen wia sika ampit walina sasea kang kasi pa an meses siwou engke pa an nea tea te mesandar sini wo tawiani we amba linea si apa ar simiong kasi engke ka nen neang ke paar niang sio nea mokan sapang ke paar ta siwon ta nituti "hah" tarmakase. Wia sika ampit walina sasea kang kasi pa an meses siwou engke pa an nea tea te mesandar sini wo tawiani we amba linea si apa ar simiong kasi engke ka nen neang ke paar niang sio nea mokan sapang ke paar ta siwon ta nituti hah tarmakase.